پہلا لیگر، سواد ہلکی، تازگی والی، بناؤن دا طریقہ ٹھنڈی زمین تے لمبے سمے لئے فرمنٹ کِتی جاندی ہے۔ دوجھا ایل، سواد مٹھا تے فلاور، بناؤن دا طریقہ گرم تاپمان تے چھوٹی میعاد لئے فرمنٹ کِتی جاندی ہے۔ تیجہ سٹاؤٹ، سواد گہرا چاکلیٹی کافی ورگا، بناؤن دا طریقہ سٹاؤٹ مالٹ اتے روسٹ کِتے ہوئے اناج نال بنائی جاندی ہے۔ تیجہ پورٹر <hesitation> سواد مٹھا تے ملٹی مالٹ والا، بناؤن دا طریقہ روسٹ مالٹ تے ایل دی تکنیک نال بنائی جاندی ہے۔ پنجواں وائٹ بیئر، ویٹ بیئر، سواد ہلکی، فلاور، ہلکا خٹاس والی، بناؤن دا طریقہ گہوں دے آٹے نال فرمنٹ کِتی جاندی ہے۔